Kada neme NTT mai so na hapu dede'a Lotek, Safu, Sombai, Sumba, Flores, Alor. Ma neme negara la so na hapu dede'a Inggris, Korea, Thailand, China, Jepang, ma India. Boma negara la ba'uk kal pake sila dede'an na te hu ba'un na pake dede'a Inggris.